Cafè Kimbo, cafè Illy, cafè Lavassa, cafè Covim, un unna vòtta ò visto che o se ciammava Elena, pöi gh'é quello çento pe çento arabica, quello tostou, no tostou, quello turco, american, o nòstro ristreito, eccetera.